Aika lafo mihitsy ny legioma biolojika dia raha amin'ny resaka vidiny ndraika dia tena mazava ho azy mendrika ho azy ny fahalafosan'ny vidiny araka ny hatsarany zany mihitsy no mahamendrika ny vidiny lafo.